Ye'e ye'e tiná <hesitation> kuu yetu ndatu venró chinde katuu, viluu ján atuu ngutu ande kutu nguate ande nuu comida kuante ndatuu he viluu ono kana viluu, ndutu tiná.